<noise> Áa ja chu xi bénduféjí nga jñúu xi- xi kuacha xi nitjin nitjen tjimá ja kui ijin naña- naña xi kucha m'íre ni'ya kundakuasa ni'ya kundaya kjindetsín b'enduya kjinda kui chu nga jñúu b'enduféjí naña ngat'a nga ja kucha m'íre ja tjínre- tjinre ngande kucha tsi'inga kui chunde tujmáni b'endut'a ni'ya tsa tujmá ngatjen bendut'a m'e naña kjo kui xi b'enduféjí kui chu kui ijin ndeje nitjin ku nitjen kjien ndejesa xi tuxi kjien kui chu kjo kui burru- burru kua ya yanga ja tsikjayánga ngutjú xi m'í burru tanga tsikjayájí b'enduféjí burru tukuacha b'endutse t'anangui xú bendu chúu kjo bakáa nde kuacha b'enduféjí kui chu béjí xi b'endufe kui chu kui nga ijin xukú xi ijin kui- kui ijin chu xi kjinéni nga nitjin'e jnusa kui ijin ninda- ninda tsúre ja ngu chu Ngu chu rayáa kja'écha kun kui ja ijin nchyutin kjine kuasa nchyutin kjinénga nga nitjin'e jnu chijé tysi'in kui ja ngat'a ja manguitsjae'a yajo'e nga jñúu manguitjsae yajo'e kui ja nga kuacha minchya kjien nchyutin tuxi fajo sunsun jnu'e ja nga kjine nchyutjin kui ja nindakuasa kjo kui chu xi- xi- xi b'ema- b'ema xanda kjinekuasa kui ndifae- ndifae xi kuacha tsi'in nga kucha m'íre ijin b'ema kui chu nga- nga ijin manguitjsae'a yajo'e xi chine- xi chine manguitsjae <noise> xanda kjine- <noise> xanda kjine kui ja ya mijint'a kui ja kui nga kjo kui chu ye- ye kui xi kuacha b'ema nga jnúukua nga jñú bitju kui chu mitsa nga nitjin kui xi kuacha tsi'in kui ja kui nga ja kui chu xi kuacha xi kjo kui jnúkua jnu tsure ja nisen manguitsjae kuasa ja manguitsjae'a yajo'e m'é chu ngat'a nga nganitjin yajíña xi m'í jnu- yajíña xi m'í jnu <noise> Kui nga nganitjin kui nga kjo ndifae tixa xinchya kui ja nga nitjin yájíña nga <noise> nitjin ndatse nga jnúu kjo kui xi b'ema kui cha'áa cha'á tsure ja mingui kui ja- mingui kui ja kui chúu xi tuxi b'emá jnú ja tikja nga sakuña kui chu <noise> nga- nga ndubá ngat'a nga xinchyañají kui ja kui nga ja kui cha'áa xi nde kuacha b'enduféjí kui <noise> chu ku ja kuacha tjin kjinma chu xi b'enduféji nga jnúu tjin chu xi bénduféjí ku ja manguitsae'a yajo'e m'e chu nga bajóre c